<hesitation> abi- abikalani bethu abathwikere hakuhi hakuhi nabu halyo omwabihughu binu abandi bali ebukonzo, abandi bali baliokwabithwa <hesitation> ebwera, abandi bali embondwe, abandi bali e kyisinga, abandi bali e muhindi nabandi balie enkole